Është thelbësore të bësh zgjedhje ushqimore të ndërgjegjshme. Një ushqyerje e keqe, e pasur me sheqerna dhe yndyra të ngopura, mund të çojë në obezitet, diabet dhe probleme me zemrën.